Nmayi nwavzav baauaba, uri nya buzuu wayiiu wachia auma kuji kunu dan ayo wachia ufo, chikheui ku mbu zau mikia, abuzhezau baati nai. nyya wachia befo yo wa’ara ayo wakara be kabeba, baako betsabeba ayobe kai foariaba, amma aupa yo ba mafoa, chikhen u mba mikia, chikhen u nyasonma, chikhen u nyasonma, ma baa tsakaka maba, uri tsakauba, baa tsayiyipa kunafo ynakaba, atsayiyima, amatsaka, amanwandi, amayiri, amauriko yoaha, urikokau yoaka ba gbentsoububa, se ama machiu, se ma ma hacho, wachia urizan, wachia u mbu mikin, mikina mbu mbua u mibyaha baako nzyn uri mbuba, uri mbu ukai kepan ba-umai mbu mikiu’ira ukai kepan ba ma, akepanpan ba ma’a uri ya, uri yai ta mikiu’a my mbu babu wachia u mbya dan ehh wachihara, awaha ndi nde yikama, wachia nta mikiu’a, mbu mbu, nkata mikin’ayi pajukun, mikin’a tayi pajukuu baa koo uri ta naba, uri yai nya buzun wata dau eh wahara amaa amikiu’a mbu mbu wan na mbu awa achidon ndem k azan yoa hara. Chikheu mbu mikin nka ta amaa yiu, nwuza, pan wahara, ayomi atami, kama ka zhu’a ka mbye dau ehh tsanaba, umatsa godiya yi wanadou ukai yaidu yo ba tau ukatsa godiya yibe Waa abe be mbau, waa hari be kun, wachia be mbyau hari beka ndei, kab, zhan yoa kara chikhen u mba mikin utsa godiya yi ma, ma baa godiya yi maba uri tsakau wachia u zhan yoa haba, baa tsakakapa ko tsayiyipaba, atsayiyima watsaka, wari uwanpa, amayindi, amajkhen, ma baa ma ba uri jiuchin ba, ama yiuri ujichin, hari uko yoa kara, ukai navo amaari kuyiu ujichin, achin’a kuyiu ejia baako ama yiu jichin uri muji ba bazhezauba, eh uri tsazaiyo waa amayiu jichina, amaari kukayiu uka jichin ayo wanabi, kuyi bahezau bema be jichin be mbumikin yi waa auma una mbuari, bedu akin wanajinni, akin wana jinni baa ko au nzau uritsaba, urinya ama ku tsazauyo wachia ku mbu zau mikin’a ria hun’a auma kin’u ku nai ru kata chin uma